الصراحة أحب الموسيجى العمانية التقليدية وخصوصا العزف على العود، الموسيجى وعج-تعكس ثقافتنا وتراثنا وتدخل السعادة في جلبى، كمان أستمتع بالموسيجى الهادئة الاا الفلى تساعدنى فى التركيز، هذه الموسيجى دائما أستمع لها لما أكون <hesitation> مشغولة التفكير أو معايا مذاكرة أو شيء.